א גרינגע וועג וויאזוי אראפצינעמען פארברענטע עסן פון א טאפ איז עס אנצישפריצן מיט א גוטע זייף און עס לאזן זיצן פאר א לאנגע צייט און דערנאך קען אראפקומען די עסן זייער גרינג און מ'נוצט אויך א שטארק הייס וואסער.